هل تفضل أن تكون لديك القدرة على التحكم في النار أم التحكم في الماء؟ ولماذا؟ بفضّل التحكم في الموية عشان الموية حياة وضرورية لكل شي تقدر تسقي الزرع، تهدي العطش، وتساعد الناس وقت الحاجة الموية كنز بحد ذاتها، وأحب أستغلها في الخير ومساعدة الناس